Laha a Madagasikara eto zao da gny tabataba quarante sept. <noise> Io gny fotoa manatatara. Gny olo am zay niay taminio da nahita an zao Senegaly nahazo baiko zao. Mamono an zao hoe. <noise> Ny ny vazaha tsy mitandrindrova fa da mitifitsy gn gasy.